Emo anung agomo abere na asọm asọm ebebene je wabọ. emo ma anung adono ibọn am <unintelligence> wangẹ ẹgọnọ ẹrẹ ema- areme ọdọm ato okpuga akọ dọng ada ọnẹgwa emo ma ato bẹbọri afẹ bebori nwẹ jẹn emo a- avono asọm wangẹ ẹgọnọ ẹrẹ yẹ nẹ nọ anugo ni akakẹ utu ubeme are evoi yẹ ato baji ato ba anyi babọ-ọ ato yẹ agọmọ akana baka wọ ma asọm mbida wangẹ ẹgọnọ ẹrẹ anugo ni akarẹ utu ga eneng ọzẹng yẹ nuro gwud ifu jẹ. and nọ nẹni-nọ nẹni to ọrọbọ ọbazi ga sọ-ọd anung afẹ ba-babo-o ga ẹtu ọbazi